מ'זאל אריינלייגן די שטיקלעך פלייש אין א שיסל, מ'זאל צולייגן זאלץ, פעפער און אנדערע ספייסעס אריינצוגעבן א גוטע טעם נאכדעם קען מען אריינלייגן די פלייש אין א פאן אדער אין א טאפ אדער עס באקן ביז עס ווערט פיין אפגעקאכט אדורך און אדורך, מ'זאל עס לאזן אפקילן און עסן.